Mimbareta ipoki ojii vae reta ñanoi yagua, guaju, mita, jaeramiñovi yaguapope jokovi ñanoi mimba misi vae jaeko mboi isii ojii aramoetevae kua jae mimba ojii ñoguinoiretava.